Waa pour nga am enough sleep moom pour nga am enough sleep waaw xel bu dal moo ko waral. What soo amee xel bu dal <noise> soo tëddee dinga nelaw nelaw yu am solo, nelaw yu baax, nelaw bay génta walla nelaw ba bidanti, dangaa war a dem liggéey bidanti fekk na <noise> time bi jot na. <noise> Loolu lu koo maye nag mooy foog nga am daal koppar tuuti waaw, <noise> foog nga am moyen tuuti mooy waral xel bu dal, gis ne xam ne lu mu see need yëpp am na ko, <noise> sa dépense tege na soxlawuloo leneen, kon boog soo tëddee dangay mun a nelaw, loolu daf dee waral nga mun a nelaw nelaw yu baax xel bu dal, te xel bu dal loolu moo ko waral am-am mooy waral xel bu dal, <noise> njàqare, feebar, tiit ñooñu dafay ñàkka dafay dafay dafay indi ñakka lifin doo mun a nelawati. <noise> Waaye nag léegi yii yëpp su amee <noise> mën ngaa gis ne nelaw bu doy dina am, njàqare amut, tiit amut, ragal amut, sa njaboot yaa ngi dëkka fu wóor, loolu dafay dafay waral nga mun a am nelaw bu doy. Loolu su amee tam li ngay mun ti def ba mun a nelaw, waaye su la dalee léegi danga liggéey ba sonna tam soo tëddee dangaa nelaw <noise> fekk danga yëg yenn coono yi ngay coono fooy tëdd rek dem nga nelaw. walla yaa nga toog liggéey ñaari fan nelawuloo donc boo tëddee dinga nelaw ba soo teglantee ay guddi nelawuloo dinga nelaw bu baax a baax a baax.